Hɨn ne dɨ <hesitation> jik maleritə na jik maleritə ka waare ka jibe ɗi la nə mya ɗiyə mya saa tɨ ana bwele anə maleritə anda hɨne jiki na mo malerite mya dɨ jikə ka waare jibe toh hɨn ka kɨsa ɗiye na mbol dwatə mya ka mbal dwatə a dɨk haɓye də haɓye ne hubwa k mya kɨna maleritə betɨ hɨn ɗadə mbə ɗəmgə na pukə habyengɨn hɨnka pukə təna huba a huba ngga da naa na janga dərən naka janga dərən na pukə vərse na mɨndə dwatə a ɗiye na ɗɨk nzɨ haɓye də. Shinkafate malerite na dɨmadə dəmate hɨm ɓa <hesitation> sooɓwa gərə hɨn ka sooɓwa gərə ngga mwa na kəgi haɓye na mɨna ɗɨ ye haɓye hɨn ka sooɓwa gərə na shara shiriyatərə gəkələ itə nə də ngga də gə ke njiya tiye a ɓarə toh na shiriyatərə na ɗɨk tɨfa hɨn ta pwara gə itɨnə a pwa na pukə vər dwatə na pwara gə itɨnə a pwa na pukə vər dwatə ba she na ɗa na zə ɓa anə mbiɗi ɓa se a mbiɗi ɓase ya dɨ pau se ne peyi ka tiye gələ tiya a vər sən jəngə ɓase na kəjidən Na itɨ nə na shika waare <hesitation> fite fitə kunge hɨn gə ji-kombe na ɗɨk hətə nə malerite a ɗiye hətə nərə na gbərə ngga huɓa she mban hɨn ɓa nii də haɓye ka shorə a mbə na kana hyɓye it gə mbə na kɨnə a kɨlarə a kwama na ngɨ naa toh na leyə a tɨ nggɨ naa she mbiɗi mban mya jikə gengge mya pedərən karə mya pedərən aɓə mya ɗɨle anəshe mya ɗile anə malentəyana dɨ jikə she na dɨ jik maleyitə kungg tə hɨn ka kɨlarə nggɨ naa janga də gə gə dwatə ye na takarə kwatɨte na də jik maleyitə kan kenan